Nkun na ndu Bendeghe obu ejum eka korem, nka si ra ra se, nne omeh, ejum nji oyim m eji ekorem-o, chang. Ekpin ekpin njin nne erong aki yen. Ekpin afobha ehmo korem. Ekpin ni nyor-nyor ayen na se chi gim fa nyor-nyor chigim fa. Otib o-mme mbi nkunna-fa, kpebegenne ka ngun, kpin ekpin nji nne aki yen-na ator se nyenne ekpin. Ekpin afobha eji ekore-o, chang. Kpin ekpin nji kpe oji fan-fan oyeh ka nchot nne aki yangha. Ka kpin ekpin nji oki siri ajum nfor ori ehye, ojak nfa osiri ehye, si nfor osiri ehye. Eka-joi se we nsira nsiri yor Ayuk nfa asiri ehye ayuk nfa asiri ehye. Oyuk nfa oji siri oyuk ngoi oji siri. So otib omme eaye nki siri ngun mme se, nong oba-own anor ka ngun nyi ejagham nyi Etung ere, de-e kpe baghe nne, monche, nkue, akpin ekpin nyenne ekpin. Okpin nyen-ne ekpin, oki kpin, okpin ekpin yeye, oki kpor babab. So kpin ekpin nji nne aki yen-na se o-mon yor. Ekpin eja ekora, de-e nne abiri se eja ekat eja, nyenni ejen ekat ekat eja emojoi ekat nji ofu ochie aka mfa, egu esi oching nfo, ejen-e jen ejen ejen eji nji okuma chang. Eji jit omokume. Ofu ochie ayenna-mfo, egu esi ayenna-nfa, achib-a beba se we okume fan? So kpin ekpin nji nne akibiri akuk se kai mon-nyor a kpi nyenne-ekpin, mon-nyor de-e mme follow ekpin ekat eji tik enob-mm, obu mme nji ehbat nji tik enob-mmo chang. So kpin ekpin nji nne aki yenna, kpe okue-okue-o, kpe ori monche, kpe ori nfonne etek, we kpin, yenne ekpin na otib omme mbi mme nki kare-un. Okpin nyenne ekpin, oki kpin, okpin ekpin afobha oki kpor babab. So kpe baghe-ne yor ayugha nchora na akpin nyenne ekpin, ka okpin nyenne ekpin okpin na abon ama okumme gog-ge ta ofu oba si akak atabe.